Talel-talel Jannata ɓoyel. Woodi baba ladde feere ni oɗo joodi haa ladde kanko woni lamɗo haa ladde man fuu. Nyende feere owee hande kam kam hani saaha talaka en am ɓe fuu maɓɓe mi saaha ɓe hunde feere-feere dabbaji feere mi saaha ɓe ceede. Dabbaaji feere mi saaha ɓe geenaari dabbaji feere mi saaha ɓe ni hundeeji jur. Sei o noddi Fowru o emi mo ɗume ayiɗi mi saaha ma sei Fowru wee komi yiɗi saaha am ni mi yiɗi asaha am kusel.